gaf tok naden jiraniat tokit hasoa, naden tun wonin ishin yeten naditi tokit dufte atin maani annin won an dagee, atin <hesitation> gar dibit godanta? Laf tan kasa godante gar dibi deta dub <hesitation> intal obboleti tetirra dagee, ta gardibi kubbet dub <hesitation> man won sun duguma ette gaffet?. duguma etten<